Ia, fiasany masiny fivarotana àby io zen̈y koa fariparitana fokifoky edy fahaizako izy. Misy olo zen̈y mandafo raha imasiny io man̈aboaka entana io na man̈aboatra entana io amin’ny olo andea hivanga izy karà ze.